<hesitation> Tsy haiko loatra ifandraisan'ny raha zen̈y donko tsy ara-dalàn̈a zen̈y aminakà e. Fôtony tsy hitako bàka oe ino ten̈a ny idiran'ny biby amy resaka fialamboly? Ia, tsy ara-dalàn̈a zen̈y. Sitrany zen̈y olombelon̈o samby olombelon̈o fo zen̈y man̈ano raha zen̈y. Karà zen̈y hevitrinakà.